Sincerament avìa avìa paüra dë nué, avìa paüra dë l'acua, l'acua auta, pöi forsi al e stait anche ël militar ch'al a giütame 'na frizinin-a e alura l'ai vinciü cula paüra li, ai cumincià a nué, a ste a gala, nen a nué, nué l'ai ëmparà pöi dopu e bon, pöi pöi l'ai pi nen avü gnün prublema dë cui tipi li